Pues iꞌa ñuu iávi dɨvɨ ndavá da añu kóꞌo o ne pues d kā víin vi dɨvɨ iō ñōó viín ta kā vi ñoo ño jáꞌa ne váthi víin ño nakaꞌan ñá nuviembré nvi ñō disiembre ne vin dɨ ádo o disimbre a nínga kueꞌe vin pxkeni na kaxee te ñuꞌvē vi dɨvɨ ñō nerú ne chīka víin vi ño febreru ne ikō víin vi marsu ne é dava marsu ne í kanɨvɨ kuéé kaꞌni íka nākué kaꞌni í ñꞌ gādɨ́vɨ í ñaꞌa ga viin chi iinakuntuskú mi kuēꞌethí kaꞌni stuku vi ñoō ābril ne iꞌnī vi ñ mayu ne iꞌnī vi ñoo dɨvɨ juniuu ne iꞌni vi kuidava á madɨkuéꞌe ntuvi xe ne pue kuidava juniu ne inagee da vi kāda nacee da vi ño kuidava juniu ché né pues í ñadɨɨí ñaꞌa gākui ka i gu o kueꞌchɨ kaig ō cí dɨvɨ inu kueꞌthɨ davi stukú vi kāda dɨvɨ ñó dɨvɨ juliu ne chī kadaví ñoo bostó ne chīkada vi ne dɨvɨ íkui setembre ne í ka ñēꞌe stúku davi ne íka nakóo otuvre vi kāda nakóo otuvre ne íi ínu kuētsi víin vi í dɨvɨ kāda inɨkuntusku ñoo disembre né pues itun kueꞌen taxi vi tá xi né mé dɨvɨ kanachixí ñuꞌu vi vá tɨ iꞌa né kuntée ini ñūꞌ né kuntée ni kuñuu jáchi dɨvɨn ñaꞌa te takañu kóꞌo o i mí iō dɨꞌngo ne váci viné ane ñaꞌa ñáꞌ kudɨvɨ kunuute ɨikaꞌɨn suée a akanūñuvi j iñoñaa dií tsi i ka eváti níngavíin stuku in ka iꞌa.